Au mai toma gegu bogeboge nuganai tarimarima kika tu toma bogitaiani vanuga nuganai komiuniti nuganai tu tarimarima gera tugamagi tug era tu irauirau initoma au gegu pesenol ai mai toma au vanugai a bogebogeni vanuga nuganai maguri a gitaiani toma mai guru variguna maiga gena maguri agitaiani mai vanuga nuganai kika gegarevagarevani maguri aigesina gevetoreni mai geri tugamagiri nuga vekwaragiri aveini be kamasi vaga namona begorani kamasi vaga namona begorani senagina mai dagara mabarari tu ma korari ma korari ilailanai au tu vaga ilailanai tu kiroma genai aveiani kiroma o ba tako moga tagitaiani gabakana ekoruni ta gitaiani senagina gia ainai ea veunitarini ea vebubutarini be namo kam dagarana korana tu maiga nai kiroma maki korana tavaga tubuani vauro gena gadi ta toretariani ilailanai mai toma gegu bogeboge nuganai tu au mai tum o garo gena vegitagau venari senagina mai toma komiuniti nuganai ogitaiani mai mero variguri mai bese variguri gia geri present gema geri finche geri maguri mabarana tu sina tama gimari nuganai sina tama na mai nature mai geri asi getugamagirini nature gitagau narinari kamasi bege naririni mogeri tugamagiri tu asi geveini a gia tum o tugamagi mai tugamagi gevaiani nai dagara baregona tu Au gegu tugamagitu gita tu numa na rogo bita vesinani nai sina tama ta ta genogoi numa gari mai mero keikeiri mai geri faundeishen iauka lekenai bita vaga rugatariani nai mero keikeiri bita vaga riba ribarini rubu gauveiri vetugunagiri maguri kara maguri namori mo geri bita vaga ribarini mai buka getanu kavani baibul ma numa nuganai getanu kavani kamasi mai mero bekirani dagara mabarari tu veregauka na ekiragiato dagara mabarana korana tu gia mogo geregana ema moga rogo rugana karakara taveini rubu gana taeagomani mai vanagi vanagi numai tabukani seven koroko bogi bogibogi mo karakara ganigani family divoshen kara furai tagabini naib ese kika mero keikei natura mai geri mabarari gori kauri bene gora be mai geri kika maki vaga ribari gene gora gita na taveilean tu vamokai tu mai mero keikei tu taeaguirini vanugai be vamoka gana iago tu gauka mo geregari iago vamoka gana eavei bogini mo bogi vau gema ragasini be mai mero keikeiri tu gebukani mogo be be ia tu asiribari kara be gia geri tugamagi gia geri maguri mabarana tu mo tum oi be gereni gia tu moga mogo getugamagi tagoani o mai toma lavilavi maguri benamoni tanu benamoni boinani bogibogi magomago na be namoni moga tugamagina tu o boinani garoai kara be gorani moga tugamagina tu asi gevei nai mai mero tu ma ogitaiani gita na mai toma tagitaiani tum o guinenai tagitarito goi tu sinara barari tamara barari gesi ta veiritogoi maguriri mo geri mabarari be mai gekori iagoni be namo mai toma mai mero variguri tu Gauka na takiragirini ilailanai viruviruri varovarori lalari mabarari bena mai laisi farao nao geri mo geri mai geri dagara na mirika kara na mabarari bege gabi gosiri be benam mai tu gena gagaru laka taguitagui boga taguitagui gena bogi gena lagani mo geri maguri kika mai toma tagitarini bene mai toma mai dagara lakavari mero na kika gegabirini muramura na geniuani laufa na geganiani benamo toma bogitaiani mai mero variguri dia gai guinena gai gamagurigoto goi kavana tauanima fikio dogorodogoro. tauanima maki varigo varage kinkau mo gatato goi mai gesina family dogoro komiuniti vanuga gauveiri nuganai be mai toma au gegu bogeboge nuganai tu toma egorani rubu nuganai maki bema ma sinageri dagarari ma ganiganiri ma nanu farakari nanu segukari tu bege garevani o gauvei mo koriri asiginanai tu kira kava kogo kava bena bogera kava bogera kava bena taugera bita raka rigo mo gauveiri kika mo geri mabarari bita gauvei iagiri ma ta gauna tagitaiani tu gia gebogebogeni karama tarima veiga maguri ai gia rorinai torerosi fiurosi gia rorinai vevaga vere ai rorinai mo tarima moga egaro Foni egaro varani nai mo tarima tobo evoroni nai tu nuba lilika mabarana ekeke rugarugani eva buburigoni mo garo moga kekei vaga mogonina mo vetugunagi mo program na kekei veina negora gauveina be monana tagitaiato namo lakava kevekeve buibui mabarana egarurigoni mo vanuga nuganai komiuniti nuganai mo gauvei geveiani bena garo gutuma kika tarimarima na <hesitation> maitu kevekeve rakava be numai mogo asi getanuni karagana be gia maki asigina mo dagara nuganaitu dagara ta moga uniti moga tugedanes moga be monana pis rikonsiliashen dagara veiga namori mabarari monana kika vegaba goi mabarana ema gabitogani togaiani mai danu bita veiga benamo to ma nuganai tum o gauka bege iagoma iono mero kekeni bege iagoma iono diseiboro be iagoma ma taim nuganai bitama tanuvegogo nai tu vetogana mabarana befoforini nai vevaga namo gia tu viniani tanikiu.